In ñayuá va'a. in ña'a va'a in chaá va'a, ja tu jiɨde ntɨxi, ja nantukudé xu'ún, ja na kótode ñasɨ'ɨde, ja ma ma sa'ade ya'á yu'án chi ná kótode ñasɨ'ɨde.